Jun nda ndivɨ ujun chi vahi ian chi nahin mee juu ndivɨ na la cachi chihi yee ta mbee ye guaha ndvɨ ujun gandaha ndu ru yee un guu jauha ndee ra yee ndehe ra ndivɨ nuun ra ndehe chihio a ian menundu ja io ahan jan ujun io compromiso na ndecu ndee yee ndoo ndivɨ ahan cumpleao anan casamiento ian e na juihna na yee ivɨ a yee a ian ndivɨ na cachi yee cuehe xi cue mei je cue un chiho e ran gue ivɨ i netregar ian gue aivɨ coho me ran guee guu ahan me e ju gui e inde ein ndajaha me ra guee un yee un yee un ma ndecu me ndihi vico.